يمكن يعني الأفضل لك انك تسوي منبه الارم شسمه تحطه على الوقت يعني ي- يكون من وقت حق تقوم من الصبح لانه لانه انك انك يعني تقوم من الصبح هاي يعني شي وايد مفيد و- حق صحتك